असा तो धरती पे घना छोटा बड़ा जीव जंतु रेवे। फण अपण अ प्रसन का हिसाब से दस जानवारा को आकार के <noise> आधार पे बढता हुआ क्रम मे नाम सूचीबद् करना। तो सबसे पहली अपण ला चीटि, ऊँके बाद चींटो। <noise> फेर ऊँके बाद चूहो, लेला फेर बिल्ली। फेर् कुत्तो, हिरण गाय भैस। सबसे बड़ा जीव का रूप मे अपण कई सोच सका। जस्या की हाथी और ऊँके बाद वेल मछली वेल।